Ao ny pamplemousse, ao ny voasary orange, ao ny voasary mandarine, ao ny voasarin'amboa, ao ny voasary gasy, ao ny citron.